Laha amiko aloa alika no tiako satsia moa io manao akôry? Alika afaka miaro ny magnodidina anao ohatsy misy mpangalatsy eo de igny afaky miaro gn'tontolo misy anao, maro zany ilana alika. <noise> Tena tiako aloha gn'alika mitaiza alika par rapport ny saka.